Io lugar v'ixi io lugar i'ini io lugar jani io i'ini jani io v'ixi te io lugar nundiee nde'ende'e vi'ixi te in lugar nun nde'e nde'e i'ini tiuku kodeja lugarndo io tiempo vii'xi io tiempo ja kun yu'va io tiempo ja kun ka'ani io tiempo ja kun davi te ndiaa xi kuja ya'ando nuun ndiaa kui'ia ja iiondo i'ia